. Waḃaya káleġamo, neḃaya káruy, neḃaya kambuloos, neḃaya oɭẽ.

Iyo moinimokuġuŝeŋ kóruwa kora koaḃaḃu náṗemi wawaḃayuźaġo. Momiġaɭo níĵãvie, níĵãvie kumooġo nuġule, núġule kaḃaneŝe. Nimbenezima nífevrie, nífevrie numuinibuṗemaanu kambeġazimenexenźen. Kañatian nífevrie, niġainiġaɭo boġuñameiniġaɭoġaɭebuyasunuġuɭew, koġuñameetadele numuiniafair bayu, búṗẽvita kambeġakiẽlekiembuġo e- e- ekiẽlemi, níġahutoniĵãvie níġazĩnifevrie. Ñófevrie, mumbuḃeetã afiamiġaɭo dóo meneɭieġaḃaeŝe, kaḃaeŝe konuźumbueinimuṗe bukokuxamiġubiangen káṗelo maanuḃuġo nuġubiawumo nna, koġutardemi bayu numbenuġuyu, nuġukiẽlekiembuġo oḃaan óḃaźis naźanavia, hanimoiniġaɭoġaɭeḃuyasu múṗenaɭenasuḃen naźanayasu. Dõk wombowaraya mars, mars kuśenuġukomãsee bundaku surtu bíkiġi nuġundaku édisiźuśubiḃi. Kuśe nuġukomãse bundaku pask omaḃaġaɭu kíamakio nakomãselo édi. Nimbenezimaniavril, avril napresk kumooġo ṗobuġo nuġuezimbundaku. Kañazimbundakuniavril, kañazinime, numuini kásul endaku. Bukoġuimiġaɭomuṗeġavia núġuekõtineġavia ĵuskayaŝẽĵuẽ, nasõlomo bukiġusamiġandaku nibukiġuḃemiġalalen dõk ĵuskayaŝẽĵuẽ kumooġo nuġuiniġaɭoo kahaneendaku. Eñazima níĵue, numuinikaŝiarendaku, kaŝia síźuśu balamuleḃuiniġaɭo báźuśu, báśuśu kónuġusuku balabukorehuġen. Búkobaźusu nuġusakaezim níḃuree púrḃaźusuḃuġo moleḃuḃaan númuiniġaɭelo ehuġen mómusiġaɭo bukomuġuemeini náźuśu oḃanaloos niḃuriame, máñaźaoleḃuźuśu oḃanna, neleḃuzim nimomi nii- nii- edaku pur bahuoku. Iyo wazimani út, út numuiniġaɭo kumooġo nuġukomãse kaɭeburiame. Tíñaso, bala út sa, níĵue-út kuñaḃaan ehuġen nuġuɭey moniġuɭomi báɭo, moimiġaɭo buriame bareṗambumieŋen núġuɭolo ãmemtã, momuine níut nákõtine eyaḃuriame bómuhulimi. út ombareya septãb kumooġo nuġuloŋ eyaḃuriame. Katian oktob, numuinikaḃambuloos. Oktobue díi, búkoriźuśu kúsamieźuśu bala ehuġen ehuġen ehuġene, nuġuɭey kubien, naġuśeḃuġo kulos iɭũḃuġo ívilimi nuġukomase eŝe Nioktobro ómu. Meñatianźaninovambr, tújur eŝeneindomeini timi detandaewainami búkoriźuśu búkosobuġoiḃemiġaɭiźi mirĩ nuġule eŝe. Ñoġuñaŝeġoḃaan, nuġumbenuġuźonẽediẽy, niġuhilendo manuḃuġo, <hesitation> balamulebuinimuṗe <hesitation> kaɭey niburiame ãkor pur eŝe muñameiniyaŝeŋ desãb kazim ĵãvie.